أوقات نحب نتحدث عن مواضيع ترفع المعنويات وتبث السعادا, كيما السفر والمغامرات وإلا اللحظات مع العايلا والأصحاب, زاد المواضيع المتعلقا بالهوايا, كيما الرياضا والموسيقى, تكون ممتعا ومليانا بالحيويا, بتصور انه الحديث عالحاجات كيما هذي تجعلنا نضحك ونحسوا بالراحا, وتعطينا طاقا إيجابيا, وتخلي الأوقات متاعنا أكثر سعادا.